Binata ma rewo aim ngadike biasa kaip dirumpa romore nggahimu mapaling pastire wawi, wawire bitang nga masampure naere, mabade menaku nggomi dohoni. Siade aim ngadiku rewona, kalo aim rai tiloana rewo siare, alumsiaka warasa dawaun ntada amarai, hanude binata sabua ede harus aim ngadisi loana rewo sia, ngupana ngahareni. indo aujana rawinka, nguju lao nguju siakani, nguju rero au roan ngupanre, ngupare koli, ngupare kako edep siareni, masampu sampun nyo ngaha siare, koli cau podana, nuju raun didana, ma wono wono nggahimu, watisida ese doro nggahimu awa awa anu ni awa tolo nggarore pokoknya siare aim ngadire harus ngupana ngaha, tiloana ngupa ngaha aim rai siaka, alum binata sebua ede maru aim rai, aim ngadisi ngupana ngaha siare. Ndadi rawinare nguju, nguju rero ncora rero kuta dou, ncora ro captano dou, jago dou, de tonda bawa dou, segala macam dirawina andoure, mujus cau podan dan rewo ama ngadi pasti. Masa bua walire wara nasi <hesitation> (kelelawarni ma rewo aim ngadi, de ti ja mboto rawina rau siake nuntusi, memang na rewo aim ngadi rau malum rindi aundouka. Ngaha madan, rewo rauna niki fu'u hajure nggahimu, wara eli has na siare na ntau elina tilao dipata aundoure. De ngupa ngaha aim ngadi, au dingupan ngahare kati segala macam edesi ngupa ngaha siare. Kati <hesitation> ma toi toi ncaulah, ngupa ngaha siare, wara ngupana di fu'u fu'u hajude, <hesitation> eko hohoi rauni ngupanare, totokan hohoire e kelelawar.